<noise> Inje kuhalyabya ihane, kukyiryabya ikyanganathokekana erisombolha emyaka eyangabyaku obuyingo bwayi obwosi, ngangasombwere omwaka owemyaka abirinithanu. Oyomwaka nimwaka ngayighombaghu kutsibu kundi inje hali ebindu ebyangabirilengekania erikolha kandi ebinene ngabugha indi ambi ingakasyahikya emyaka abiri ni thanu, ingasyabya ingamabiribikolha. Ghunasi hakanayiramu ithwalengakania ebindu ebyathukendisyakolha betu isithuliminya ebikasa ahambere ahu betu inje emyaka eyabiri nithanu nimyaka ngayighombayu kutsibu Nimyaka kundi ghukabya ighulyahu isighukulire, ghukabya ne isighuli mwana mulere. Amaghalha waghu akabya inianendeke, isimuli malhwerelhwere, ghukabya ighukyinawithe amani awerikolha ebyosi ebyaghukanza, amalengekaniaghu akabya inanendeke isighuwithe bindu binene ebikakutabura omwabwongo, <hesitation> neryo inje emyaka eya abirinithanu nimyaka eyangayighomba kandi kukyiryabya ikyanginathokekana inje erisighalha okwamyaka eyu ahabwobuyingo bwayi obwosi, nganga ngangakyikolire betu sikyithokekene.